Rni gak kabay talaa buen sekdaa buen roeytoz nam to wen konsejw cheꞌ, wen riazaa sekna nietbaya talabuangron sekrparkargacheni gakarniabeꞌ serkpana to biroch nirka lo- lo to sakna to ni disa barsintiakma, taꞌlama taꞌlama ties chaosama chieꞌ de gak yese rwsawen por tale ngrin dirich bayechi soksisosna axkanabamblan, talabuen ker kwadie sekna to buen roo chi reusarabadiecha ka atital, kerowsa nirabadi chikechen che este regani nabanraban ese cheloew go talaban ranchigak sala ni bay chirakxo gak buen atitala buenshin shikaron kon xkwerp ni kon sherbobuen bonirabuen nirabuen loto shana che ne nanani tiesbay, nadeni kossakꞌ tla buen wzoa tiesske che xchemba garak buen. Bangol tiesbran eska partalaban detisienaban achogueneꞌ, chesen <hesitation> nadene suert sak bay, per kato buen <hesitation> kato buen talabun rkachegaban yechities titalabuengronyishgaw lababantiaꞌ, sotigaksa sotigasanan dena arnia bayna, tiasa sarka sasa, <hesitation> bchet' lesketo to gaxono bayni ni yaa xkwandnoniba kwand, perkwan chab nornia porke gue to to kossagne' rodinidorar kosan chabnissin.